मोके बिलइया पालन मन हए । बिलइया स्वाधीन और शान्त होत हएँ और मोके लागत हए कि बिलइयासँग रहत अच्छो लागत हए । कुत्ताकि उर्जा और सँगिपन फिर गजब अच्छो होत हए पर मोके बिलइयाकि आत्मनिर्भता और सुकुन आकर्षित करत हए ।